अगर जूस बनाना है। तो हमें पहले मशीन चाहिए। और फिर सारे फलों का जूस मिलाकर वो टेस्ट लगता है। और हमें उस मशीन में पीसना होगा।